<noise> انت لازم توفر فلوسك حاول قدر الإمكان متشتريش الحاجات اللي مالهاش لازمة. حاول قدر الإمكان تدخل اف جمعيات مثلا، ممكن مثلا تشتري الحاجات اللي توفر فيها فلوسك زي الدهب وتستثمر في العقارات. الحاجات دي هتخليك اتوفر فلوسك، حاول دايما تشتري الحاجات اللي على كدا امكانياتك واللي على كدا طلباتك. ممكن برضه تعمل حصالة في البيت للمصروفات الظغيرة وبالتالي ممكن اتوفر مال لاخر الشهر..